Miankina am'le tontolo manodidina sy ny zava-misy eo no ahafahana anaovana an'lay sakafo. Arakarakany, raha akaiky mpivarotra legioma ianao, de mianga am'sakafo tsotra sady mora vita <noise> toy ny lasopy hariva ihany no azo f- sakafo voakarakara ao anatin'zay. Zay no azoko atao hamonjena anazy ireo. Ampiana mofo kely izay fanampiny eo, accompagnement miaraka aminy.